Punna poko kaju nu kusse a iya, <hesitation> poko kaju <hesitation> abangsa jati pute, pokok keloro, poko pao, poko nangka, poko kaluku, <hesitation> poko bassi, <hesitation> kaju bajang, rie ntu pole dikua jati biasa, jati eja, <hesitation> kaju samppajeng, poko kanari, kaju na nasa, kaju sappu, poko ambasa, poko pattes, poko loka, poko jammu, kaju rita, poko parring, poko gatta, poko rambutang, poko lassa, poko durian, punnapoko kaju iya lohe kalia punna inne ku sabbu ngase i.